Voro kamin daa nee nyauu min yem uuli she yimang duumi ƙaa voko, ɓong uli ɓon nee ɓoo tuli datal, tii jene ɓoo tee ka ɗee ye bermii da tal ɓoo doree ta jawa ɓoon nele kelee min yem nung nee kelee kwee ɓiye yimang duumi kwee wa ɗii yela koo manii koo yoo nii ɓwere ni nuu min yem nue tikekenu nigoo min shi malee, ɓong tul datal tii da duu ɓoo teka ɗee yee ɗom, she yee fiyo, ɓoo ne kelee ɓong shi tee nyamee ta jwaa lwan pii nung nywa mee kiinaa lwa pii nung nywa mee kina kpank ɓoo galee tii dum gbit gbit gbit mwa shuudum aa taa wee ɓoo shuudum aa taa wee. Nigoomi tii malee min yem mii wa shong nywauu yuukung ka benelee koo shong kannu voroen nee pii vorom ɓoh teeka nee kelee ɓong yi ɓon nee kele nywa lem ɓoɓokung ɓiye yimman du ɓo, ɓooh wo kiɗa ɓoh nelee kelee voro kong kan daba malee liɓee koo yii nan yelee nuŋ gbomee nan yee wuula shoo tii yamba Yoon nung dene nang nana nan dene nan twale ɓang ɓoo kume nung ɓo yimambershit she yimammuinjang, ɓo gaa ti tal kung fek ɓo shiin jangha, ɓo tul tara ɓo tul maltal, ɓo ɓo gaa were gangdi wangung fek ti tal kung min yem nung nungkwe mwa ti bellem she ti bii, veen shi yim, nyem nung voro kaɓo nele kele bibi yela ko wa ɓwere ninu, in ɓee ne keleŋ she ti vere ni gee ya a ti lau tiya ba loyaŋ ka baa voo, voroen rab ki vere ka teka ne ɓule lunung ere loɓwe ka ɗilka luu nung nin luu nung ni do da nung nungdene, mon liya mwa uri mwa ɗili mwa pili lane mwa twalen shimo, ɓonyi ɓon ma dene nung vong ɓoo shii tiɓo juɓi jangha kan di kub ɓo wolen lue ɓo belle, ɓee tuli tara ɓo tuli in ki maltal ɓo ɗore ti ɓee, in gaa were gandi wanghung ɓo gale fek ti vere ɓon ti ɓon jub ti vere, ye lul ka ɗili ti vere kwe ni kumele yele wula shoti yamba taa ɓo ni wula teen shoti yamba tiye lul ti vere kwe, min nyem nung nungkung veen shi yiim shang mwa tin benmi ka ne nwa yuu, yi ɓo ɗo koon la nung la maltal ti ɓo ne lau nuub Tiɓon wula shoo ti yamba ɓon yima tob ara ɓo pii ye mol loɓo ɓo pi ye ɓe ye nungdene loɓo ye mol loɓo ye nunghi fek ɓo yeen lo ɓo dore maltal min nyem nung ne nywa yuu kina veen shi yiim daba male ne nywa yuu nu, she dabanung kan dabale ye yiman dumi kan ere nin ka dabanung shekanka dabanung ka tob she ka ɓo teen ka tii, yimam dumi kan eren vee ɗi min nyem yela koo kaɓo shinghi jwa wii shini ko ɓo, yele ko da ga wari ka jaan gee min gale minshi tulin loni ti kwin kwin ɓon shi gumi jwa, ne nwa yuu kanne ka vee tin yiim, nekele ka ɓon nee she gaa wula shoo ti yamba kaɓon gaa wulale ɓawa ɗi veen shimi koyo mi er ne kele yo, mi ere ɗorka gaa wula shoo ti yambe ti nyimi ti shit ɓaka vuko koyo mi ere tul daa tal ka ɗe ɗom yo, mi ere tul ka ɗe fiyo yo, mi ere teka ɗe turi shenghen dong yo ɓo taka ɗe tur shenghe dong kpak ɓo yima tob, lwa ti keb nwaɓo voko kaa shimshim kaye lwa shurkum shurkum lwa woon dong lwa keb nwaɓo ɓo yi diɓo ni ɗi teen ka ɗe taɓo ti lue vere tini wiiɓo teen wii lwa keble nywaɓo nu, ni gbob lue ni wub ɓo ɗi teen ɗi, ne nywa yuu kina maa, ɓa lomon yim dee mwa wi lomo yo, ne nywa yuu maa nele jure. <noise>